Untuk talelak Ita pengeluaran bulanan ndia pertama ndia Ita bisa tao metode nanoka catatan limak atau aplikasi nai Ita hapena terus Ita catat laiesak Ita pengeluaran termasuk Ita pendapatan nai pos-pos pengeluaran a terus Ita mete secara untuk Ita kasih cocok seluk no anggaran a noka anggaran alokasikan pendapatan.